أجوم الساعة خمسة الفجر، وأول شي أسويه تمارين خفيفة، وبعدين أتريج. وبالعادة أكل خبز وجبن مع كاسة شاي وبعدين أسير الشغل. ووقت الغدا آكل على الساعة وحدة أو الظهر في العمل، وأرجع البيت على العصر. أريح شوي وأسوي مهام البيت. <hesitation> بالعادة ما أتعشى وأرجد على الساعة عشر بالليل.